الوظيفة لي غانكون فيها زوينة بزاف هي وظيفة ديال مديرة الحسابات لأنني ديجا مارستها أو كاينة عندي تجربة كبيرة فالمجال